ס'איז דא גרעסערע טעפ וואס מיט דעם קאכט מען זופ למשל, גרעסערע זאכן. און נאכדעם איז דא פענדלעך אלע מיני סארטן דאס איז געמאכט צו פרעגלעך עסן. און נאכדעם איז דא בעקעלעך, ס'איז אויך געמאכט מער, דאס איז איינמאליגע געשיר, א בעקעלע קען מען אוועק ווארפן. און נאכדעם איז דא שטערקערע טעפ, צו מאכן למשל זויער טייג.